Tee tang tabeng enang o oto oto aii, tabeng meke gaugasi, nne kalapamanang o ono, nau, tutu nameke, la nang ule tang enandali otoitowainala. Peke amili aslake koduwaluko otowainala nado nga kamaikolinga okoponga taba otowai, wa nga asin, napo olawato nga nanga, ulikan amakoalunalan ga asin, nappo alewa, ogata lonloida koike tagibunala maka alewa, olowa panobalawainawa gawa alodanna, tee tewato. Nang nne leppo kalapago oh, eng, enangbago awa, kalapago nii oga nawameke oto lenabeka. Napo nau kapeta o enang o, peeke alewa nando wikangka peeke, olembua oto otoi towainna, ule ulei awa talaimbali otoi toaina, nii ule pekala asin olenkoke kom alupe, nang aga silapoka, awa menamu alupe, lake ngan tewato pekala ngan olembei. Nap napo nau, kapeta nau tang, enang oh, kaleta nawete, momiako wakan sesembui oto topenabulin. Tee okopo kalekalepui otomanabulin, apago nii ulle oga nawatomeke lenabe, teng. Nappo nau, tang nang okopo naloka. Osi pagesin nandu bose uli otoi topennala, awa alewato lo gawalako tee ulle, kulanai tonobotaliai. tewato ang leppo, nn awa kalakala malako awato, ogaa amb, awagameke ogaawala, ogaa, oga, oga nawato meeke, ii, lenabe. Tee tewo tewatona, nappo kapeta ka ule nau, awatona nimpo. Peekala alewa mekeka olenko tubaliai. Tee polinawai nappo teketai tonobala kawabaliai tegoita silakoi, awogo awaga otonabulinka lenabe nang. Awato pekalago alewatoko olo- olo ko te polinuwaloda, tam aba oi waikala nau nawa tewa, amilli asin lowena asilla kobuai, tebu- tebu liko nango lepo meke awa uta luwa ago, oapi alewa meke gawalama wa gawalito. Walumekeka, tabeng nawetenai lea teka olen enang bumo oleng, naba, olengka guumo teka tang awa omago o, teka nne ninamo nang o ka Leppo enan, aii enangas, enang balamatomo teng, enang o, pekamas te gaugausi gaumo, tanbalu enan, enan nawato nai mekeleaka kalapago, tang, ule ule tabenai gantoa tete paba, uleule nang tabeng nai gaumo meke tee lopa. Tee tang tewa awa, agapetae asno, la nang, aii nang alewa otoko pekalagoasin alewatoko ubalakolo. Tang baoi wage alainabullin, tewato, nado leppo nn awa nne, siosibalas noko, ambuli nawato meekeka ninang niinang lenabe, peeke taba <hesitation> sii tang peke okopo nalloka koga kogas. Enang buai nnan, tee pekamas alewato as aslaka tang abaoi tonobuko oweai. Tewango tewaato nako lepo enangmalako, uta luwa luwa as onoko.